نعم مهم مشاركة الشباب في الأمور السياسية لأنهم جزء من المجتمع. ولهم دور في تشكيل المستقبل لما يكونون الشباب مشاركين يعبرون عن افكارهم وأحتياجاتهم. هذا يساعد في تحسين السياسات وإتخاذ قرارات افضل. لكن لازم يكون عندهم وعي ومعرفة بالمواضيع السياسية علشان ما يتأثرون بالأفكار السياسية -السطحية أو الدعاية المزيفة.